gott kvöld og velkomin í Kastljós í menningunni í kvöld kynnum við okkur list

Matthíasdóttur en hefði orðið hundrað ára í ár og yfirlitssýning á verkum hennar var opnuð á Kjarvalsstöðum fyrir skemmstu við heimsækjum íbúð

Reykjavíkur og spjöllum við dóttur hennar listmálarann Temmu Bell en við byrjum á þessu Íslendingar beita einangrun á gæsluvarðhaldsfanga allt að tuttugu sinnum oftar en Danir til sú tegund frelsissviptingar sem gengur lengra en sólarhrings innilokun án sambands við umheiminn jafnvel vikum saman það er þó frekar regla en undantekning í gæsluvarðhaldi hérlendis í kvöld fjöllum við um mann sem var lokaður inni í einangrunarklefa í ellefu sólarhringa við nöturlegar aðstæður honum var neitað um lögbundin réttindi sem lögreglu mátti vera ljóst að bryti bæði í bága við lög og stjórnarskrá hann fékk aldrei að vita nákvæmlega hvers vegna hann var handtekinn en eftir að honum var sleppt og svo hreinsaður af öllum grun var lífið í rúst hann var búinn að missa vinnuna og nú sex árum síðar er hann óvinnufær vegna

þess sem Hæstiréttur segir ígildi pyntinga

þessi lögreglan á höfuðborgarsvæðinu komst árið tvö þúsund og tíu yfir upplýsingar um að hálfu öðru kílói af kókaíni hefði verið smyglað til landsins lögreglan lagði hald á efnin í ferðatösku í bifreið stuttu síðar þrír menn voru handteknir og fengu að lokum þunga dóma fyrir aðild sína að málinu samkvæmt gögnum málsins liggur ekki skýrt fyrir hvernig ríflega fimmtugur

í Breiðholti gat tengst málinu jafnvel þótt sonur hans hafi verið grunaður um aðild að því auk þremenninganna sonar míns með öðrum orðum að ég þyrfti að fara með þeim ef ég afhenti þeim ekki tölvuna þangað til úrskurður fengist ég stakk nú svona hausnum útum dyragættina taka tölvuna þá fóru þeir fram á húsleit hefði verið notuð í sama tilgangi

var svo grunlaus sko síðan kemur bíll þarna með ljósum og fyrirgangi út koma tveir

rjúka beint að mér og snúa upp á hendurnar á mér og járna mig fyrir aftan bak

ég hef stundum velt því fyrir mér þetta segir mér akkúrat ekki neitt það virtist ekkert koma út úr vitnaleiðslum fyrir héraðsdómi hjá lögreglumönnunum um það hver aðildin var líkt og nær undantekningalaust gerist í slíkum málum féllst dómari á kröfu lögreglunnar þegar ég er úrskurðaður í gæsluvarðhald vilji fá

öll lyf og svoleiðis þá eru bara gefin fyrirmæli um

mér fannst það nú ekki

að leiða mig inn með lögreglumönnum til sækja lyfin innan um alla nágranna og svoleiðis þá bara færðu ekki nein lyf ef þú samþykkir það ekki já í járnum og þannig fórstu þannig fór ég þetta eru í þau fáu skipti sem lögreglan ræddi við Guðmund þessa ellefu sólarhringa snerust spurningarnar nær eingöngu um son hans hvernig var vistin þarna bálkur og eitt teppi svo ljós allan sólarhringinn ljós allan sólarhringinn allan sólarhringinn þessa ellefu daga já nei maður fer að ímynda sér allskyns vitleysu ég var að velta fyrir mér hvað ég hefði hugsanlega getað gert hvort ég hefði getað gert eitthvað sem næturnar voru verstar þá voru mikil ólæti frá fólki sem var handtekið svona að næturlagi kannski í skemmtanalífinu

óttasleginn yfir drengnum þetta er barnið manns þótt hann sé fullorðinn fullorðinn kastljós óskaði eftir því að fá að skoða klefann sem Guðmundur dvaldi í í fylgd hans þeirri beiðni var hafnað en í staðinn var veitt leyfi til að skoða sambærilegan klefa á lögreglustöðinni í

Hafnarfirði þetta er svona sambærilegt sýnist mér þetta sé tveir sinnum tveir sinnum þrír bekkurinn örlítið breiðari við þessar aðstæður var ég í ellefu nætur

í þennan klefa aftur þyngsli fyrir brjóstið

einangrun sem er talað um því þú fékkst ekkert að fara út úr þessum klefa út undir bert loft nei sko ég fékk að fara á klósettið opnanlegt fag

dagsbirtu þar ég fékk að baða mig fyrst fjórtán var þá bara eitt handklæði ja það virtist vera ég bað aldrei um að fá á meðan Guðmundur sat í gæsluvarðhaldi hafði sonur hans komið til landsins og verið handtekinn og hnepptur í varðhald grunaður um aðild að málinu í skýrslum lögreglu er augljóst að tóma taskan í geymslu föður hans virðist hafa verið lögreglu tilefni til að tengja málin hafði verið innan um dót sem sonur hans hafði fengið að geyma í geymslunni en þegar hann neitaði að kannast við töskuna sagði einn lögreglumanna orðrétt við hann í skýrslutöku ef þú kannast ekki við þessa tösku verðum við að gera pabba þinn að aðalmanni í þessi máli til þess kom aldrei og raunar varð tóma aldrei sönnunargagn í dómsmáli

til honum var tilkynnt

að hann væri endanlega laus undan grun lögreglu og ekkert benti til þess að hann hefði nokkuð með málið að gera

gera nýr veruleiki blasti hins vegar við Guðmundi eftir að honum var sleppt úr einangrun fjölmiðlar höfðu

komist á snoðir um handtöku hans og flutt af fréttir þar sem Guðmundur var nafngreindur ásamt syni sínum það átti eftir að kosta hann vinnuna þá gerði ég

lífið mitt væri ónýtt það fyrsta sem

veit það ekki hver trúir svona vitleysu hann hefur bara eitt úrræði ég var yfirmaður þarna með stjórn tug manna og maður sem er grunaður um fíkniefnainnflutning eða

leita ég læknis út af mikilli reiði kvíða og gat raunar ekki skilgreint mínar tilfinningar en ég var ofsalega reiður og fannst ég beittur miklum órétti og

og veröldin sem ég hafði hún var farin allir vilja trúa því

hafi verið eitthvað lögreglan hafi ekki gert þetta algjörlega að ástæðulausu áhrif á samskipti mín við alla ég upplifði mikla skömm og það svona

gerir það að verkum að maður dregur svolítið til baka félagslega en ég er svo lánsamur að hafa haft lögfræðing sem sem stóð við bakið á mér allan tímann og ef ég hefði ekki verið í góðri stöðu áður þá hefði ég aldrei getað fengið lögmann til að sinna þessu þeir fá ekki borgaðan samkvæmt stjórnarskrá ber að greiða hverjum þeim sem fangelsaður er og haldið saklausum bætur og það hefur reglulega gerst á Íslandi bæturnar eru jafnan ekki hærri en átta hundruð þúsund krónur jafnvel fyrir margra vikna einangrunarvist mál Guðmundar fór fyrir Hæstarétt nú eftir áramót dómur féll í mars og sætir nokkrum tíðindum lögreglan er þar sögð hafa farið offari við handtökuna með því að handjárna

Guðmund Rúnar með þeim hætti sem þeir gerðu og virða ekki lagalegan rétt hans til að vitna ekki gegn nákomnum ættingjum þegar Lögregln reyndi ítrekað að spyrja hann útúr um meint brot sonar hans alvarlegast hlýtur þó að teljast brot á stjórnarskrárbundnum mannréttindum Guðmundar í sextíu og átta grein stjórnarskrárinnar segir

eins og segir í dómi Hæstaréttar sem hækkaði miskabætur ríkisins til Guðmundar í tvær milljónir króna enda hefði ríkið brotið gegn honum með ólögmætum og saknæmum hætti þannig að það er sigur hefðirðu trúað því

sjálfur að staðan væri svona

til hugar Guðmundur er í dag fimmtíu og níu ára gamall hann hefur varið síðustu árum í að takast á við afleiðingar málsins

glímir hann enn við alvarlega áfallastreituröskun sem hefur gert hann

að mati

sem mátu afleiðingarnar alvarlegar færi ekkert aftur inn á vinnumarkaðinn hvernig tilfinning er það þú hafðir alltaf verið inni á vinnumarkaðnum áður ég fór strax í úrræði og og Landspítalinn

mér lífi fyrstu árin og

í reglulegri meðferð og að komast í það ástand að ég geti tekist á við

hvernig lýsir hún sér þetta lýsir sér með svefntruflunum eru margir alveg æðislegir menn innan lögreglunnar og allt svoleiðis en ég hélt að þessi vinnubrögð gætu

og svo hef ég eins og ég segi sökkt mér ofan í ýmis mál þessu tengd og skoðað og mér finnst í raun stórfurðulegt að þetta skuli vera fyrsta skipti sem ríkið er dæmt fyrir brot á sextíu og átta grein stjórnarskrárinnar íslensk stjórnvöld hafa í áratugi

sætt ávirðingum alþjóðastofnana fyrir óhóflega beitingu einangrunarvistar

og árið tvö þúsund og þrettán voru fleiri einstaklingar vistaðir í einangrun á Íslandi en í Danmörku og jafnvel þótt Hæstiréttur hafi gagnrýnt lögreglu harkalega fyrir einangrun í dómi Guðmundar og fleiri slíkum samþykkir Hæstiréttur nær undantekningalaust kröfur lögreglu um að grunaðir menn sæti einangrun í gæsluvarðhaldi helgi Seljan og Guðmundur skoðuðu þessa tölfræði og ræddu við lögfræðing sem rannsakaði einangrunarvist í meistararitgerð sinni þegar

óskað er eftir gæsluvarðhaldi yfir grunuðum brotamanni er alls ekki sjálfsagt að hann eigi

á að vera undantekning sem einungis

beitt við sérstakar aðstæður

á Íslandi er undantekningin hins vegar reglan og á það hefur margsinnis verið bent oftast af alþjóðastofnunum eins og Sameinuðu þjóðanna sem lýsti árið tvö þúsund og átta áhyggjum yfir tíðri og óhóflegri

notkun einangrunarvistar fanga og hvatti stjórnvöld til að rannsaka og koma í veg fyrir það vandamál nefnd Evrópuráðsins um

gegn pyntingum hefur í skýrslum sínum fyrst árið nítján hundruð níutíu og fjögur og síðan á

ára fresti til ársins tvö þúsund og þrettán bent á það sama í skýrslu ársins tvö þúsund og þrettán segir

sko nefndin var að gagnrýna bara miklar beitingu

oftar en ekki fylgir það með

í sextíu til sjötíu prósent tilvika þegar fólk sætir gæsluvarðhaldi á bilinu hundrað og tíu til hundrað og tuttugu manns sæta gæsluvarðhaldi ár hvert allt að níutíu prósent þeirra dvelja í einangrun að hér saman við það sem gerist á Norðurlöndunum í meistararitgerð sinni í lögfræði nýverið niðurstaðan er sláandi þannig er hlutfall gæsluvarðhaldsfanga sem sæta einangrun hér á landi á árunum tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán að meðaltali tæp sjötíu og sjö prósent á sama tímabili var hlutfallið tólf komma sjö prósent í Noregi en tvö komma þrjú prósent í Danmörku þessi nefnd vernd gegn pyntingum hún hefur athugasemdir við öll Norðurlöndin hvað þetta varðar svo sem Svíþjóð Danmörku Noreg og Ísland en í kjölfarið á þessum athugasemdum hafa sum ríkin sérstaklega Noregur og

Danmörk reynt að gera úrbætur og það sést

þessum nýjustu tölum um beitingu einangrunar til dæmis er skylda að hvort hægt sé að beita vægari úrræðum til að ná sama markmiði og eins er skylda til að skoða einstaklingsbundna eiginleika

aldur

ekki með nýrri tölur frá Danmörku en frá tvö þúsund og þrettán og til dæmis það ár voru fimmtíu og fimm gæsluvarðhaldsfangar sem sættu einangrun

en á Íslandi voru þeir áttatíu og þrjú þannig að þrátt fyrir þennan

eru þeir miklu færri í Danmörku allt til ársins tvö þúsund og átta var það lögreglu að ákveða hvort og hve lengi gæsluvarðhaldsfangar sætu af sér varðhaldið í einangrun eftir áratuga ábendingar um að slíkt væri óeðlilegt var það sett í hendur dómstóla að ákveða hvort gæsluvarðhaldsfangi skyldi sæta einangrun sú breyting hefur þó síður en svo

einangrunarvist gæsluvarðhaldsfanga þar sem dómara samþykkja áfram kröfur lögreglu um einangrun í nær öllum tilfellum manneskja

mannréttinda og hefur frelsi og svo framvegis en þetta er sú ráðstöfun sem gengur einna helst og lengst í að skerða frelsi þess vegna með það fyrir augum ætti þessu að vera beitt af varfærni af hundrað áttatíu og fimm

árunum tvö þúsund og níu til tvö þúsund og fimmtán voru þær staðfestar í hundrað sextíu og sex skipti einangrun var hafnað fimm sinnum og einungis einu sinni stytti Hæstiréttur einangrunartíma sem hann samþykkti með

þegar ég talaði við fulltrúa lögreglunnar í tengslum við það væri oft hægt að fara vægar í sakirnar en ég veit að umboðsmaður Alþingis hefur gagnrýnt þetta ítrekað og meðal annars hefur verið gagnrýnt beiting einangrunarvistar gagnvart andlega veikum einstaklingum og skorti á geðheilbrigðisþjónustu sú spurning sem óneitanlega vaknar er því sú hvort verið sé að beita einangrun á grunaða menn til þess eins að þvinga fram ýmist játningu eða vitnisburð þeirra sko það er ekkert opinberlega sem bendir til þess en það

skoðun ýmissa danskra og norskra lögfræðinga til dæmis að þetta sé notað gagngert til að beita sakborninga þrýstingi og ástæðan einangrunarvist hafi

andleg áhrif á einstakling þá er líka hætta á óáreiðanlegum framburðum ef þú ert lengi í

einangrunarvistun Elísabet segir að nýlegur dómur Hæstaréttar í máli Guðmundar Rúnars Guðlaugssonar vegna einangrunarvistar hans

fyrir margra hluta sakir þá er áfrýjandi að tala um að hann hafi verið

á Hverfisgötu í einangrunarklefa sem hafi verið kveikt alla nóttina hann hafi ekki heldur fengið almennilegt rúm heldur einhvern bekk til að sofa

hann ekki fengið læknisskoðun og ekki aðgang að útivist íslenska ríkið reyndi ekki að hnekkja þessu og

eiga rétt á útivist eða líkamsrækt í allavega eina og hálfa klukkustund á dag og áður en menn sæta einangrun á að fara fram læknisskoðun og eftir það daglega sé það unnt þannig að augljóslega

áfrýjandi hafi sætt vanvirðandi meðferð Hæstiréttur að beita sextíu og átta grein stjórnarskrárinnar um bann við pyntingum og ómannúðlegri

kastljós fellur niður annað kvöld þá ræður Svala keppir fyrir Íslands hönd en við skiptum núna yfir til Höllu Oddnýjar Magnúsdóttur í menningunni Matthíasdóttir var einstakur listamaður sem fór ávallt sínar eigin leiðir segir Jón Proppé listfræðingur hann er sýningarstjóri yfirlitssýningar á verkum

Louisu sem opnuð var á Kjarvalsstöðum á dögunum í tilefni þess að hefði orðið hundrað ára í ár en hún lést árið tvö þúsund við Einar Rafnsson skoðuðum sýninguna

var alltaf að hún var ekki

listamönnum sem málar bara þrjár fjórar myndir á ári hún var stöðugt annað hvort með pensil eða blýant eða vatnsliti í höndunum og og

í rauninni liggur gríðarmikið eftir hana yfirlitssýningin spannar allan sem lengst af bjó og starfaði í New York en elsta myndin á sýningunni er sjálfsmynd frá nítján hundruð þrjátíu og níu við tókum þann kost

svolítið skemmtilegt að vinna með myndir sem voru til hér á

og vorum eiginlega hissa á því hvað það var gríðarlega mikið auk verka úr opinberum og einkasöfnum á Íslandi eru

dóttur hennar listmálarans fágætir munir á borð við

sko mig langaði svo mikið að halda upp á hundrað ára afmæli mömmu og ég hélt sýningu hér á landi ég veit að það hefði verið mjög erfitt fyrir mömmu að gera svona sjálf því

hún var bara ánægð að mála en hún var ekki að hugsa um að

gengið að hlutunum í USA maður kemst í gallerí og svo sjá þau um það en hér þurfti maður að koma og leigja og finna stað að sýna það væri ekki neitt sem mamma gat gert þarna er pabbi

louisa Matthíasdóttir var lengi dálítil huldukona í íslenskri myndlist hún hélt til New York í

í framhaldsnám nítján hundruð fjörutíu og tvö og settist þar að með eiginmanni sínum bandaríska

uppúr miðri öldinni fór frægðarsól hennar að rísa í vestra

slegist um verk hennar í galleríum í New York höfðu fáir hér á landi séð nokkuð af þessum verkum á sjöunda og áttunda og níunda áratugnum

minna árlega sýningar á henni í galleríum New York borgar og sýningar út um alla Bandaríkin ýmist einkasýningar eða myndir á samsýningum á söfnum

Bandaríkin þrjátíu til fjörutíu sýningar

ári þar sem myndir eftir hana voru að finna

Íslendingar vissu vel af henni þá voru fluttar fréttir í blöðunum til Morgunblaðinu þegar hún hélt og vitnað í það sem virtustu gagnrýnendur í New York sögðu um hana og svona stolt af henni en það vissi enginn hvað hún var að gera svo er það ekki fyrr en á áttunda áratugnum að það fara að sjást myndir hér á sýningum en hún heldur ekki sína fyrstu einkasýningu á Íslandi fyrr en nítján hundruð áttatíu

fann sér myndefni í sínu nánasta umhverfi og málaði bæði heimilið og fjölskylduna alla tíð en Ísland var henni stöðugur innblástur og sérstæðar myndir hennar af íslensku landslagi urðu æ meira áberandi eftir því sem árin liðu á seinni árum átti hún fast athvarf hér á landi í íbúð í miðbænum sem við fengum að heimsækja í undirbúningi sýningarinnar

neitt nema Íslendingur og þegar hún flutti út og giftist pabba þá var bara tekið af henni ríkisfangið af því að hún giftist út þá þurfti afi að sjá um að hún

ríkisborgararéttinn

aftur síðast var haldin yfirlitssýning á

í Reykjavík nítján hundruð níutíu og þrjú meðan hún var enn á lífi Jón segir sýninguna nú mikilvæga til að veita nýrri kynslóð innsýn

sem sé einstakur í sögu íslenskrar myndlistar á tuttugu öld ég man eftir skónum og þessari peysu en fyrst og fremst fór alltaf sínar eigin leiðir og í New York komst hún í tæri við

listamanna sem voru

endalaust það verið að rífast um abstrakt eða ekki abstrakt allt þetta nýja sem var að gerast á

að tala um þetta ég bara mála pabbi að mamma gat málað og gaf henni svo mikinn stuðning og

mamma sagði alltaf við mig þú passaðir svo vel inn í fjölskylduna

og ég var inn á milli að lesa eða gera það sem ég var að gera svoleiðis að þetta virkaði alltaf vel sko hún var svo heil í sjálfri sér maður fékk alltaf á tilfinninguna

væri manneskja sem

öðrum að halda henni var held ég nokk sama hvað öðrum fyndist og það

eru forvitnilegar fyrir margra hluta sakir í þeim er áberandi fjallasýn ólst upp við á æskuheimili sínu í Höfða og hélt í

sinni í Reykjavík á seinni árum en nú hefur ýmislegt breyst það var mjög flott útsýni það var ekkert af þessu

sá maður Esjuna það var alveg yndislegt allur fjallahringurinn myndir en nú er bara búið að byggja fyrir gamalt efni í var auk

úr heimildarmyndinni

Matthíasdóttir skáld hlutanna málari minninganna sem sýnd var í sjónvarpinu árið tvö þúsund